अमर् इन्दिअन् चुल्तुरे जोइन् फमिल्य् स्य्स्तेम् बहुत् असे। मुल्तिप्ले गेनेरतिओन्, बोहोत् कित गेनेरतिओन् एक् अलग थके। अरो खस् स्य्स्तेमु असे। एल्देर्स् बिल कोको रेस्पेच्त् को कोरे। दमर् बिल कोको रेस्पेच्त् को कोरे। अरो तते दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् ओफ् मने। भोहोत् धरन् और् फेस्तिवल् पत होइ। दिवलि, होलि, नव्रज्ति, एत्च्। भिहु, बिश्वर्। एते लन्गुअगे, बोहोत् लन्गुअगे असे। अमर् इन्दिअ बीस दो त्य्पेस् ओफ् ओफ्फिचिअल् लन्गुअगे असे। अरो फिलोसोफ्य् और् स्पिरितुअल् लगु असे।